Hendem bawi wide e rewolution franseese ,honon ley duuɓi disete san e ko nandi e muuɗun. Faransi waɗiino rewoltee. Nden non, ɗun kaa eɗen mbaawi wiide ɓeydaari non <hesitation> ley ŋissa leydi Faransi. Ayyoo.